waatookono min yaaloŋ tuma ňiŋ dookuu dookuu baa le man tara fenke duŋ bare maŋ karaŋ niŋ i karantale ikaafo koo yee muŋ suaassiir muŋ nii karanta nko ňaal tee bar ntool maan karaŋ mee ta doroŋ poor.